يا خويا تقد تريقولاريزي راسك, او بوان لي ماكلة تاعك لي تبغيها حلوة ما تحرمش راسك منها ديرها في الويكاند, اوكور دو لا سومان كول حاجة بيو, ايسييي تاكل حاجة بيو, باش كيي تجي هاداك الويكاند كول حاجة حلوة كيما لي تبغي بصح او مام طون ايساي تحرقها, يعني دير سبور, دير جهد عضلي, دير اي حاجة مهم باش تحرقها, و هاكا تسما ما حرمت راسك مل ماكلة لي تبغيها ما حرمت راسك من الاكل الصحي